אפטל זכרה פי טפולתי היא אוּל מראה משִית ללְבחַר מע אלעוסרה, כִּן נַעּאר משמס ו כאמלין פרחאנין, דַּחַק, טעאם, בחאל דאק אלנַהאר אללי מא קַאנש פי-הו חתה חם, בְּקִית חַאפֶז תָפָאִיל בסיטה, כיפאש מַאמא כתגוּת באש מןבעדש עלא אלמאא' כיפ כנת נַלַעַבּ ברמלה, כנעתַאבּרהה לחַדַה מֻهِימָה חית כנת לחַדַה מֻهِימָה דיאל חובּ דַפְא ו כתחַלִינִי נַחְבּס בְּאמַאן חֻקִיקִי.